कनाडा में लोग मन बहुत कुछ खाथे। अगर ओमन के बात करे जाए तो ओमन के प्रमुख खाना है। मछली जिंजर बीफ बेकन अउ ब्रूईस।